soo saa ti nani ku loti ntori ñuu ntiu ta yanu sii kiti ntiu si´i yanu si´i kuayu na a si´i lurru na si´i tina ntakumi kiti s´i kuana saviko na ri ra ña síaa kuenta hua yanu iva ri ra ta ni sini ri, ní siní´ri nùù intu ti ta´yu nùù inturi ni kisari ka kana xiko ri ra ña´ka hua isíari ñuu ntiu ra yanu sisivi ri yanu in ña li sa´ri ya in Tu'un li sa´ri sisivi ri ra tani kuu uvi ri kuu uni ri ra ñaa kantanti ri siasiri ti ta´yu intu´a isíari ra ñaka hua saa loti ka isíari ra ñaa ñahua kii´n mii kua ña sa kita Tu'un ri si ta´an ri ra ña koyo ri isíanti ri ña taya ña kasiari ta taku ntisi ha tu a pí´i Kuri ta vasi xina kii ri sée li ri´ka ra ña´ra ntava ri ntuuku ri iztari ka ntiku ri kuari siasi ri nùù kua sée liri a´su ntooni ri ra ntikuu ra ri mia kò´o kuu ntatyi sika ri ta ntatyi loti ka, xiña ka vasiri kii´n ri sée li ri´a yanu kuari yanu nii ri sée liri sia´siri ra yanu nantikoo ri nantuku ri sava sée liri kinto´a kaxi kaxi ri nta iinu va´a kaxi ri ña nto´ni taxi ri kuaa sée li ri´ra saa kuu ntiiri yanu sa´sa xiña ha si ñaa sée pí´i a sée ntisi ñuu ntiu